Tempat yang mempunyai penerimaan atau perkhidmatan yang buruk ialah di kawasan terpencil, di kawasan kebun, ataupun yang jauh dari kota.

Penyanyi kegemaran saya ialah Hetty Koes Endang. Lagu beliau begitu memukau jiwa.

Jenis perniagaan yang saya ingin komuniti saya miliki dengan lebih banyak ialah perniagaan menjual kraftangan. Kraftangan merupakan barangan yang unik dan ia harus dihargai dan diwarisi turun-temurun. Lebih-lebih lagi generasi yang muda agar mereka tahu dan hargai <hesitation> kraftangan masyarakat mereka.

Seni yang saya suka ialah menyanyi kerana ia menenangkan fikiran saya.

Nasihat yang saya akan berikan kepada rakan yang gugup ialah menarik nafas lega dan menenangkan fikiran beliau.

Satu perkara yang saya suka tentang pasangan saya ialah beliau seorang yang penyabar, beliau seorang yang bertanggungjawab dan beliau tidak menyakiti hati orang lain.

Kebanyakan permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti saya adalah bola sepak, badminton dan juga berjoging.

Untuk membuat janji temu doktor, <hesitation> saya perlu menelefon klinik tersebut ataupun hospital tersebut dan menyatakan hasrat saya untuk berjumpa dengan doktor.